Men yurgandan ko’ra yugurishni afzal ko’raman. Shuning uchun har kuni yarim soat yugirish mashqini bajaraman. Va ko’proq energiya sarflashga harakat qilaman. U bilan men <hesitation> qabul qilayotgan energiya muvozanatimni to’g’ri taqsimlashga harakat qilaman.